Ma ei tiiäq, kas maitsõl om just nigu <noise> väega vaiht, et tuuh mõttõh, et kas sa kasutat meresuula vai kivisuula vai noh, ma ei olõq väega kimmäs tuuh.